ann woo naam lilaa hujii waria doo bekuuf, iyoo naam lila woo choor duraa fuded anan yedeen, anin sclah naam woo choor duraa fudedaa, maana naam woo choor woan <hesitation> duniia inamaan lilaa iss himbekuu isum chalaat ijemee ujii ufiraa midafetaa, wonin midafeet pesum isatiif waaq isaati amoo naam warii doo naam inamaa dur ijetuu inamaan bekhuu malin woo yaak woan issan kuliin gadyatii, woan suniif maquuna.